Allor 'a festa chiù bella p' me è Carnevale, arò tutt s' mascherano, arò tutt quant s' pittan 'a facc. <hesitation> E tutt quant nun so, nun so chiù conosciuti, nun so chiù loro. <hesitation> è bella perchè <hesitation> può fa scherzi, può fa 'e scherzi a tutt quant e nisciun dice nient. E poi ci sta pur cocch'ata festa, tipo, <hesitation> tipo, <hesitation> Pasqua, Pasqua pecchè <hesitation> s- si mangia tanto, ci stanno tanti, tanta <hesitation> roba tipica, tipo 'a pastiera. 'A pastiera è un dolce, è-è-è nu dolce napoletano, è conosciuto in tutt 'o munn, è tropp tropp bona. Poj che ci sta chiù? <hesitation> Come <hesitation> festa tipica, Ferragosto, <hesitation> dove tu a mare, questa questa qua, chest si festeggia soprattutto a mare. Pecchè poi là si pò, si pò giocà cu l'acqua e si fanno 'e gavettoni. I gavettoni sono, nun sono, è nu sicchio d'acqua che t' vottn nguoll e chist è 'o gavettone. È un secchio d'acqua, è un secchio pieno d'acqua che t' vottn nguoll e t' faje 'o bagno all'improvviso e ti e ti viene e t' faje, t- t' <hesitation> chella cosa, chella sensazione 'e prr che è succiess? <hesitation> Questa sono 'e feste mie preferite e poi ci stanno tante altre che, che pure so belle.